Gny tsy mampitovy azy aloha de mazava hoazy e, na mbo tsy miteny aza tokony fa ho haintsika hoe ny sakafo biôlôjika dia v- vita natoraly, natoraly izy io. Alantsika ohatsy hoe gny traka, ataoko hoe mihina traka isan'andro anao, anao tsy harary zany ary garantiko hoe tsy harary mihitsy anao, fa laha ataontsika hoe mihina boaty tômaty atanao am'paty spaghetti anao isan'andro a migaranty anao fa omeko vola araiky fa misy arety miforona am'vatanao. Zay gny tsy mampitovy azy raiky natoraly, voajanahary zay natao hoe natoraly; simika zay namboary nahodina amin'ny alalan'ny simika.